Kalau buat pisau cukur pengalaman kita ya ada sih ya gitu kan, menurut dibilangnya ane tuh ada pengalaman banyak juga tentang itu, apalagi dibilangnya kita punya kumis gitu kan awal awal ini, ya tadinya mah sempat ada yang bilang ya dibilangnya kalau kumis mah ya jangan dikerok deh itu ya kan pakai alat cukur itu, yang ntar bisa numbuh tebel ya kita enggak percaya dia bilang namanya kita dibilang sama abang abangan ya kita jajal jajal aje iseng ya kita kerok kerok kerok aja begitu kan eh cepet tuh kumis numbuhnya gitu, iya dah pokoknya mah dibilang ya kalau kerok itu mah jenggot kek apa kita juga namanya diawal awal itu akhirnya numbuh numbuh ge kita keseringan kita ini pernah datang kita saking mau buru buru dah nih ya kan kita mau acara ada acara spesial dah dibilangnya gitu kan aye juga dibilangnya ama ama cewek udah janjian waktu ini kita buru buru tu silet kegores deh tuh punya bibir dah tuh ampe kayak sumbing kan, dibilang kita buru buru kagak ada silet itu, iya akhirnya nggak bener dah tu bibir itu sumbing kita lagi mau acara ulang tahun ya wadon kita itu kita bener bener punya pengalaman disitu itu cerita tentang silet itu alat cukur